Le fagnanaovana le landih- le lamba le tiserta vita amy landihazo malôha tsy de aiko satria amy tany misy zahay tsy tsy mampiasa tsy mampiasa zagny feky fa ny faharignesako le nivolanin'olo ndraiky hoe <hesitation> misy biby tariminy aveke amizay i biby io karakarazany gôlagôla le mbola mbola tsy foy tsara be regny igny aveke tegna zigny le amy tainazy igny le fil le hagnaovana le lamba, aveke igny fil igny amizay avadik- amboariny amy machine misy machine magnamboatra izy ho lasa ho lasa le ho lasa kara hoe taretry le taretry fagnamboarana izy de igny amizay le agnamboarana le lamba de igny amizay mahatonga izy lasa lamba landihazo, tsy de aiko tsara be fa karakara magnagno zany faharinesako azy.